Aa misy karazagna ronono velona. Dia io le ronono velona io le voajagnahary, io le avy amin'ny biby. Dia misy ndrekany an karazagna ronono vita efa namboarn'olombelona, ronono mandry ndreka a, ronono mandry ndreka izakana ananjy.